Auhoi alanau buyun kilo sali mai baru au sasan bauraan <hesitation> uraan niuleta amale'e sou baru usa atinoi dandanam <hesitation> am sou baru au hula ianam uraan tau kuah kuning <hesitation> giling manisa, kuning i, paputi, pamasina lakoasi hisa, kumangi baru hapele talu sian tau kuah kuning <hesitation> masa baru auati tati alanam <hesitation> auhula sua bangkuit namase haruma haruma baru uhula sua sua urimahute baru <noise> parun baru akalan tau kecap te ahula bangkuiti baru <noise> a siokan a hulani bumbu paputi, pamusina manisa baru akalun tau a akoren baru alin tati alan tati akuah kuning am. Ya kua kuning am i yali tati alan isua pia abaru i amoi, <hesitation> auru ura a ian kuah kuning urusan nam uali tati alan osua pia a ian siam <hesitation> ohale uni hale ulang hale <hesitation> ai iya kuah kuning am au pake hulan kahara ula manisa ah uhaka masin sou baru amhula balini bumbu u manisa, kuning, paputi, pamusina, lakuasi, hisaa, kumangi baru uraatatin tututau kuah kuning am. <hesitation> masa a auhula sua bangkoi i te sua urimahu te bangkoiam ahulan usiokan sou baru aluatin baru u uhh ini giling nibumbu numa baru okeren tahu alin tati alan tati akuning am. <hesitation> kalopo laingin mai isoa pia iso pia yalitatin lapia, baru iya hatati iya kuah kuning am, tati sua bangkoi am, maialisa iyali mulamalusiem atoleem maialisa. Sakarang siem baeiyali balagu balagule toleiyali kuma alalo <noise> pia asinole, sali i siem ma uali kalo piya am nihula sinoli e hula sinoli ihula ihulali sali am iloka, iloka ian baru ihula colo colo i pakai i pakai at pakai atole pake tomtom baru ihulatau ti colo colo taati iya aloka tati sinoli le taloka puluahalin iyali kasian kasian nitalopoluem niali sali i, sinoli i piya i. <hesitation> sakarang siam koinee yalisa name iyali. Iya alan iyali i kalo sinoli i tadapa ulaanam tau imanggurebe tau ima ihalamai sinoli i sakarang siam sinoliam sona atoliampo iyali alan manggurebe po sakarang sian pi sinoliam malusia aukolo niuleta am asikoine manggurebe ne'e sinoliam, dari pada sudah manggurebe mula malelati dara amnggurebe sinoli. Itai apalagi kalo au soa au bakasang oh siam sila manggurebe tati piya am tati sinoli lapusin tau alanam koa sumau sinoliam ame'e tati piya sakarang tau kalo koa aura urimumata'a tau santan ou lamanggurebe. Sakarang siam <noise> alanam siam pusing koa asa penting mulamalu siem. Jadi mai ihula uriam i ikipetan siam sou koasi atiluin baru raan tau santan. Sia sinoli anuma auhasina luin ale baru kahoninipiam baru mula aututu uleta au kalun, tau sinoli <hesitation> tausiam. <hesitation> piam numa aulamin ale'e isan ale'e baru auratoumuali baru ausoan <hesitation> baru jadi pia. Sakarang siam jadi ma auma alisa ali alanam ooh tau cuma tau bunga bunga po kalo pia a sinoli urmumata am masialasukan dari pada auma ali alan. <noise> jadi sakarang siam asa penting loikarja am amu persiapanam piya a mahula ssinoli hula pia tau malusia laalila sakarang siam <noise> au persiapan alan ou malekang houn.